ùŋle wèe zàyi ènì àámi èle ú nàa nɔ ni blɛ̀ɛ ú náa mì nɔ ni éè tà bòonéè. ówo lɔ plémú bonélìníè ówo ɖi lɔ̀ku àbàni èle, ówó ba bòoné kɔówò nì bìà kele kayi ìí ɖe íkeanì, ɔmi fò nyo áàɖo alafá íìntɔ màaà mà fá kplàa ámìyà à mà nì nélèe kɔà ni alafá íìntɔ ɔmi ɖèè blɛ̀ɛ à mà kplià fènìà ówó bà fó nyòo áàɖo lɔ kpòkpli ówó bàá ke íkeanì lɔ ówó bà tú ítɛ nini súù à màá boné kɔ à ɔ̀mi ɖìigbo àá babláà fè fò go ifí èle fò nyo áàɖo ùni à màa bòoné kɔà kele ígbɔ úni kè íkeanì lɔ káà à màá ɖe ítɛ lɔ yili ŋè à mà zá boné kɔà ni bù zo to óyòo ké zá fíà óòhòóó iku àá nyamà ɛnɛ́ àámi onéàbɔ̀ màa zì nyo ènì àámi èle ɖí ití àámi màa lɔ ɔmi ɖàa trɛ́ɛ̀. kínì àlɔ ɔmi nì ámìya, ù nyo ínɛ̀guɖí, ɔ̀mi nyòo ínɛ̀ lèe. ígbɔ ɔwɔ kpalíà ínye ɔwɔ nyo, ú nà nɔwɛ ní éè nyòo Lòmè. kása ù nyo óɖò àámi èle úni ɖàa yáwɛ̀. kaɖi èé ze bòoné ɛnɛ́ àámì, àá boné mù màámi sò ánìbiìyɛ̀ lèe ɖɛ́ɛ́ ɖòó ɖo ɛnɛ́ màa ɔwɔ ɖàá mu ni ú ná mla mla ké zi zàa bòoné, àá boné mù yá ùŋle wèe nàá mì nɔ̀ɔ ni éè zàa bòoné mùù úni kàɖi ùŋle kɔ̀ɔ íkeanì káà màa ànà nɔ̀ áàɖo màaké jɔ̀, blɛ̀ɛ kaɖi è ɖèé ke ɔfɛ kɔ ùŋle. ígbɔké é mà nini ábua úni à nà tú ɔfɛ̀ lèe ábua búá fà ɖɔ̀ɖɔ̀si blɛ̀ɛ à nàá yì, ánà gblɔ̀ màa jɔ̀wɛ fà ɖɔ̀ɖɔ̀si, blɛ̀ɛ àtu fò nyo ébin, ànà tú kɛnìà so ùyà úni à nàáa bòoné kɔ ányiŋòti ni màa é mù níma màa jɔwɛ à nà fá kɔ̀ɔà kílɔ plémú ɖìi oné bì si ìgbè à nàá boné kɔánìyà ni, à nà fá tii kɛ̀ so ɔkle zàa bòoné ni éè zàyi óɖòò.